أنا عن نفسي بفضل ال ـ ال ـ البيض المقلي فا أنا بجيب طبق ألمونيا طبق ألمونيا أو طاسة ألمونيا وبعدين بتبدأ تحط فيها قطعة السمن ثم بنطقش عليها البضتين وبعد كده بنبدأ نقلب لحد ما تستوي وبعدين نحط عليهم ملح وفلفل أسود.